Haa asawere nii miɗon heɓa e-mail akalla sappo'e joi bo miɗon heɓa daga facebook, tweeter, linkedin bo miɗon heɓa daga pelle kugal be halkaleru bincike fere je mi nati